مهرباني یعنې نرمي، شفقت، محبت، بښنه، ښېګنه او هغه ښه والي، چي په کولو یې په کور او ټولنه کې انسان لوړ مقام ته رسوي. مهرباني له هغو اخلاقي ارزښتونو څخه ده، چي د انسانانو ترمنځ د خوږو اړیکو، باور، مرستې، او ښې ټولنې بنسټ جوړوي. مهربان خلک د نورو د ستونزو پر وړاندې حس لرونکي وي، بې له تمې مرسته کوي او تل د سولې او یووالي هڅه کوي.